Ny biby tegna miesikesika rehefa tonga andro alina anh, vorondolo, vorondolo satria zareo malaza namana mpamosavy izany de mpamosavy izany monko arô sy mivoaka andro andro bi raha sy andro alina foagna. _x000D_ De fosa koa agnatiny a, fosa ndraika andro alina igny si izy no tegna miaran-kanina, de zay.